इवाबे बसंत मार्ज के मद्धे से जुन के मद्धे तक। बसंत के मौसम होगाईच्छी आओ इ मौसम में। तापमान हलखा होगाईच्छी आओ गर्मिया में। मद्धे जुन से सितम्बर में प्रारम होगाईच्छी आओ। इ मौसम में तापमान गरम होगाईच्छी आओ। दिसम्बर के सुरुवात में सितकालिन खेलो के। मौसम सुरु होगाईच्छी आओ इस्टर तक चला। जाईच्छी इ मौसम में तापमान धन्डा होगाईच्छी। आओ इ मौसम में बरफ बारी भी होगाईच्छी।